Ny tombontsoa azo amina fampiasagna ôhatra forchette i de <hesitation> androbiagna ôhatra hena regny na mihinagna paty regny koa de ny bagety ndraiky ediny sinoa regny tegna mampiasa izy de raha jiaby ihoaninjare m- ampiasanjare bagety fogna solona sôtro ndraiky forchette de ny kiso ndraiky edy ampiasaigny amina fandidididiagna raha.